سری لنکا ہنٛز ثقافت اگر اکثر فن، فن تعمیر، مجسمہٕ تہٕ یوتتھ تام زِ خوراکک استعمال سۭتۍ چِھ ظأہر گژھان۔ کینٛہہ لوک چِھ ونان زِ سری لنکاہس منٛز چُھ اکھ زیادٕ روایتی ثقافت یُس واضح طورس پیٹھ ملکس منٛز موجود ممتاز مذہبن ییتھ کیٛن زن بدھ مت، ہندو مت، اسلام بیترٕ سۭتۍ متأثر چُھ۔